Kala mo mauni fuu handi ɓe wiya nasti nder siyaasa Eyi, ko fii taƴi ɓe foti yimɓe ɗe ngoni e nder ndiyam politique. Ɓuri ko waɗde, ɓe waawi sosde e ngoodi e heɓugol farɗe e nder caɗeele.